Aqa kɔ nkwana izɔrɔ ava kɔ nza nagalo izɔrɔ na kɛ nso iwɔsɔ atvɔ wa nkɔ ava kɔ nwusɔ atvɔ bɔ kaci yɛ wancoo, mɛ paaqa bɔ ka va kɔ wusɔ nɛ kɔ npa nkɔ npa nɛ kɔ nga cɛn yɛ nyɛ bɛɛ npisɛ ava kɔ ndidrɛ kɔ la cɛnɛ ablila abɛɛ domi imɛ mɛ da ka gɔnɔ idaka mɛ npisɛ kɔ la didra bɔ kɔ la jɛ blila nagbla miyele ida ɔka mɛ kɛ kɔ la daka uwa kɔ lanjɛ blila nagbla nwa ka temele lanɛ ava kɔ la jɛ blila nagla nwa kɔ atene ce la nɛ npisɛ kɔ la didre bɔ kɔ lajɛ blila lugba didili miyele idakɔ mɛ kɛ kɔ lajɛ blila lugba didili miyele idakɔ mɛ kɛ kɔ lajɛ blila nagbla nwa ka temele lanɛ ava kɔ lajɛ blila nagbla ka nɔ ka ladi lesa nabli la nkɔ gaa ladi lisa nebɔ ka jɛ so ajɛnkwana nqanɛ mudu kɔ ilisa nabila kutunkɔ lajɛ bile naqbla kai jɛ nganɛ lɛ ka kwanan. Nyɛcɛɛ, nkwana irid pepas mada kkava kɔ ndidrɛ dɛ kɔ ncɛnɛ <hesitation> pipa kɔ ba ma din kɔ nnini aqa ka dɔ nala lukpɛ rubɔ ne nqanɛ alɛ kɔɔ ɔɔɔ kwanan na mada.

Kɔ ava kɔ nnawusɔ ɔka dakasi diminɛ ava kɔ nwusɔ ka kɔ ka zɔrɔ u mɛ ayɛ nyɛ mizi kɔ kɛ mɛ du nyɛ kɔ ava kɔ mɛ za laya lo izɔrɔ na nkrɔ minyɛ kɔ dɛ kɔ nmɛrɛ ba aga nyaka ba aga domi mɛ dɔ nyɛ kɔ nso kɔ njɛ nyɛ mijɛ nɛ wa nkɔ njɛ nyɛ mijɛ bɔ ka aƴɛ mɛ aci wa nkɔ nini nyɛ du plogo ayɛ mɛ brɔ wa, nkwana kowincuisi kɔ nyuwɔ tara minyɛ kɔ njɛ ba mijɛ wa yuwɔ jɛba mijɛ izɔ ɔ didɛ zɔrɔ didɛ kɔ rayuwa yi nɔ zwa ko icɛ kɔ nna jɛ nmal re minyɛ wewe we aga kɔ nzɔrɔ nɛ nso kɔ njɛ ba mijɛ wa so isɛ mijɛ kɔ ndujɛ miyɛ nɛ nkɔ ava kɔ ndidrɛ kpo dɛ nkɔ njɛ miyɛ mijɛ kɔ ɔni ni nganɛ cinyɛ